Nó ñute nguati xa'a kikuité no hó xhoo kaxiti nró nené, tená no tikuaté kuanti ni yutí tikuan ná kukivii katí. kué xhian kadatí tiradero ñá tuté ñá tuta kuchal xhiti ti xal xiano iin carro ti luxhi dayunatí kuanti.